די וועג צו שטרוקן א שאל איז קודם דארף מען האבן אלע מאטריאלן ווי די ס- די סחורה און די- די טולס, די נידלען צו וואס מ'דארף נוצן. נאכדעם קען מען אדער- אויב מ'קען שוין אליין גוט קען מען סתם שטרוקן און ס'גייט אויסקומען וועלכע וועג מ'וויל, אדער קען מען נוצן א- <hesitation> אינסטראקציעס וואס גייען זאגן וויאזוי צו מאכן די שאל.